Kua tembiporu jaeko yaikatuta yaiporu, yaeki vaera sugui ikavigue, erei omevi mopetï yemboavai opaetevape, mbaetɨtama yande arakuarupi yaeka mbae yaikuavaera, kuareñoma yayeroviata, ome yandeve akɨ yaeka vaera yandeetei yayapo vaera, kuareñoma yayekota